Ëch kyëxpë kap ech este jedun oy nuk nëjuëwëb paji'i ech najtyë të kydyëy axë'ëk ech todo el tiempo nëkë nëjuëbëny asi que, he kabë; he kabë du aku'ujk jo'ot ku'uj mydëp siempren jadun este dun nyaka jo'ot pokonëp, siempren dun axëk dun nëkë nyawëbëp jentayë dun të mjatkëyëbë.